Itlar dumini likillatish, egalarini yalash va ular bilan birga vaqt o‘tkazishni xohlagani orqali mehr ko‘rsatadi. Ba'zi itlar egalariga yaqinroq bo‘lish uchun quchoqlanishni yoki quvnoq o‘ynashni yaxshi ko‘radi.